A sâ gh'é diversci mòddi de produla, pe escicaçion de l'ægua do mâ - ma se fa pöco - ò donca inte saliñe, che l'é o mòddo ciù clascico, comme fïse un minerale che o se deve tiâ feua da unna minea à çê averto. Pöi se fa anche chimicamente, creddo.